Oyilo Risi to wa tawɛ awa ha'iri ma lii ɛɛh iɛrɛsi na wa lema bɛnɛ beza, liɛrɛse, a winaso womi ho ɲusi? Awi nasso na a ii a risi yenu lo matete ho dimiɲan ya?ho a lɛba yalo le peti pɛre di pepile barlo Stalim, lo na a boɲa bo risi tun wa.